habari bultoa habari tesen nagea anninkuniee time <hesitation> mkutanotananen himbeka ammo anne wokti sun hindufne bare an ijjed tan lilla chelewe issera dubattan won annin chelewefinne annin kalesatan diko <hesitation> yaani safar ijjolle tit arra kannete, <hesitation> dub dirrankan